<hesitation> ne'g giedz yu tiemb diꞌt noꞌnda neꞌydoꞌ c̲h̲ak giend gia o yuga sti sti tiemb noꞌnda zu giasëꞌb, tipta lëꞌ gia zu o yuga tiemb diꞌt noꞌnda zu gia y gana xkë mbidz.